Ôlo mipetraka any Japon ndraiky tegna hoe milamigny tsara, avy ake zare tsy tsy maikimaiky, tsy bahery deb- i- tsy bahery discipliné be karaha en Chine, avy ake zare te- <hesitation> ny raha tegna base-n'ny raha fohanin-jare matetika lako, zany zany agnisan'ny mahatonga zare akagny maro intelligent zany.